Ty tena ty tena tanjon'ny posy anatiny io aloha fanajaria jala raha io. Manahaky any hoe drala ajarinao any valinao rey zao afaky asisikinao any. Manao anizay koa la ataotsika hoe mandeha mbamy lala iny zany iha, mba hanajarianao azy amy le mpangaro posy zany, afaky ataonao any dralanao.